Kalo masak ayam kite sih ayamnye kite potong potong dulu kite cuci, kite <hesitation> pake jeruk nipis kite cucinye, dibejek bejek tuh kan keluar darahnye kite gilasin lagi tuh ayam, ntar kite kucek kucek lagi kite bersihin aje. nah kalo udah bersih kite tirisin tuh kite kan mau bikin ayam goreng nih, ayam goreng kite ubek ubek tuh bumbunye, kunyit tumbar semuanye kite rebus deh tuh ayam ame bumbu kite satuin dipenggornegan tuh, kite masak tungguin lima belas menit tuh kite aduk aduk nah udah deh tuh kering nah kite goreng deh tuh ayam, kite ulekin sambel tuh enak banget tuh ayam goreng, nah kalo opor, apelagi kalo opor enak banget tuh. kite cuci juga tuh ayam nah kite ni kite potong potong ayam kite cuci bersih tuh, nah kite tumbukin bumbu deh tu, tumbukin deh bumbu udek udek <hesitation> bumbunye opor, ketumbar semuanye kite pakein rempah rempahnye tuh nah udah ini kite tumisin nah kite parutin kelapa peresin santennye tuh yang banyak sampe kentel banget santennye, nah kite masukin ceburin di ayam bumbunye tuh, nah kan mateng mateng tuh kite cobain dah enak banget rasanye Kalo sate mesti sabar, kite potong tipis tipis ayamnye ayamnye, nah ayamnye tipis tipis tuh, nah kalo udah banyak ayamnye kite tusuk atu atu satenye tuh. nah satenye kite <hesitation> nih bikin bumbu deh bumbu kecap tuh buat bakar sate tuh bakar sate habis tu udah mateng tuh nah kite bakar kipasin aje tuh satenye, kalo udah mateng tinggal dibolak balik bolak balik nah udah mateng hawanye udah enak ya udah ditaro nah kite bikin bumbu kacang, udah deh tuh bumbu kacangnye kite pake cabe biar ade rasa pedes pedesnye enak gitu, ya udah kite tumisin bumbu kacang kite taroin deh satenye bumbunye enak banget dah.